so mane bole wo sakai dema igono gauku kai dadi bira mane wasakai dema igonika wa kupa lo kaidadi ngodumu manege duru ankia dema igono de aje wa ojomo ijame